சமீபத்திய தசாப்தங்களில், உடல் ஊனம் மற்றும் டிமென்ஷியாவின் பரவலில் சில குறைப்புக்கள் உள்ளன. அதே நேரத்தில், நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் ஆயுளை நீட்டிக்கும் சிகிச்சையின் காரணமாக, நோயின் பரவலானது குறிப்பிடத்தக்க அளவில் அதிகரித்துள்ளது.